رنګ کی دی روژی تغیر را وستی دی مړ سی غنم رنګه روژه مه نیسه نو دا سنه چهل پنج وو چی موږ تاسی سره ولیدل بیا مو نه دی سره لیدلی په رنګ کی دی ډیر زیات تغیر راغلی دی سره